אַנָא כַּנְפַדֵּל נִתְחַכֵּם פִּי אֶלְאַחְלַאם דִּיַאלִי, חֵית הָאדִי כַּתְחַלְּינִי נְפְהֵם רַאסִי מְזְיַאן וְנוֹסְל מַרַאחֵל נַפְסִיָּה, בֵּנְמְבַּרָא אֶלְתַּחְכּוּם פִּי אֶלְאַחְלַאם דִּיַאל אֶלְאַחְרִין מֻכְתַּנְיֵן יְקוּן תַּדְחוּל פִּיקְּחוּסִיַּאתְהוֹם וְמַא כַּיְחְתַארְמוּש חֲרִיַּתְהוֹם.